<hesitation> Mampiavaka zèbre amingny soavaly ndraiky <hesitation> efa haintsika zèbre zegny soavaly di donc <hesitation> en tant que dia zegny izy agnaty ala misy agnanjy, de izy koa matetika masiaka tsy tarimign'ôlo za <hesitation> fa le soavaly ndraiky <hesitation> tarimign'ôlo kara biby jiaby satria soavaly zao a afaka atao namagna izy de afaka ampitondrana entagna izy afaka oentigny mitsangatsangana afaka itsangatsangana karakaranjegny fa le <hesitation> araiky te igny anaty ala fogna misy ananjy sady atahoran'ôlo koa izy satria izy dia.